Ahoq vai? No ahoq ummaq elämise lämmäs kütmises. A ku siin mõtõldas määnestki söögitegemise ahjo, praadiahjo vai midägi säänest, sis tuu um, tuu tege ka tegeligult elämist lämmäs, aga tuu um iks söögi küdsämises.